ͻnnkyɛree biara na mokͻr asͻr dwumadzi bi wͻ Anagkazo Baebor adzesuabea wͻ Ekuapem Mampong. Na bea no yɛ bea a, ͻtse dɛ ͻsor ahenman mu. Bea no, wͻdze mbobaa na wͻdze esi dan. Na hͻ yɛ fɛw ara yie. Dan no a woesi no nyina gu bepͻ do. Odur anadwo a, ihu dɛ mframa bͻ, na hͻ yɛ fɛw. Hͻ tse dɛ sor, m'enyi gyee ara yie.